There are many animals dah are smart, both in ley bush and even the domestic animal as well, first I will start with the smart domestic animals, one, dog, dog is very smart in ley sense that, if you have a dog, dah dog will provide security while you are sleeping even if people put medicine on ley ground for you to die, if you are walking with yor dog and ley dog seeing it infact it will smell it from distance it will leave you behind run go and dig dah place take ley medicine eat it and ley dog will die for you. Dog smart to an extend dat even if you raising a dog and it see you outside in ley community or it see you out of ley home you know yor scent already in ley nose so it will just smell you and say oh my ownlor passed here oo and dah dog will follow you home so dog or dogs are very smart. The next one is cat, cat is a sensible animal it's very clean Even in ley chair, there are some homes you will even see ley cat laying down on ley bed, even those who selling in ley shop and other areas, dey cat will be there to eat ley rat dem among those goods so cat is also very smart, infact you can't even see it toileting it will go far, you can't even know whether toilet or neither pee pee so dog will do ever <hesitation> cat will do everything possible to make its clean and dog will do everything possible to make sure dat it provides security for you. In ley bush, we have leopard, leopard will go take cover infact it will be walking without sound and it will collect aay orda friend animals and eat them, so these are some of ley smart animal dah I know.